Na xupa mënd jetë burë me mish o me vurdhur però partiret sempri ka na basi çë ka qep, karote, hudhrë, sa të ngrohsh gjith sti elementi pra’ i vu tjerë shurbise si mënd jenë mustura, kripa, peperonçini misht e o vurdhura.